أحس اللون البرتقالي هذا لون مرح، يعني بس أتذكره أحس بالمرح كده، ما أدري ليش، يمكن أحب عصير البرتقال، أحب الملابس البرتقالية، أحب اللون البرتقالي بشكل عام، أحس إن هو يعطي بهجة للمكان، أحس إنه كده لون كأنه نلعب مثلاً نمرح ك في في إيش تدرون؟ طاقة طفولية، أحب اللون البرتقالي بصراحة.